Za tsy de mahay mitaly za tsy de mahay mitaly ôlo na mitaly aigninahy mbô tsy haiko koa fa za kaofa izy koa hitaly ndraiky za magnantso ôlo magnodidididina zay ake mitaly za, avy ake ohatra za andeha hianatra hoe justa andeha hianatra mana an'igny egny foagna, mita- magnantso ôlo za mitaly mitaly araiky araiky fao taly tsy de tsara; fa za ndraiky ohatra misy fety vonjeko regny igny izy koa kefa tsaratsara regny magnantso olo mitaly am'pôstisy za magnano taly defisisy, avy ake zaigny mana an-jany foana atako za kaofa hitaly.